يا خويا دحين كل شي موجود على الإنترنت، اشترك لك في دورة تعلمك الكتابة وأنواع الكتابة، وطرق الكتابة، وإجرا كل ما تجرا كتب أكتر كل ما تكتب أحسن، واكتب وجرب مرة واثنين وثلاثة، كل ما تجرب أكتر، يصير مستواك أفضل.